شوف أول شي حاول تنام في وجت ثابت كل يوم وثاني شي المنبه لا تحطه جنبك حطه بعيد عن السرير، وشي ثاني أول ما تجوم اغسل وجهك بموية باردة بيخليك تصحصح، وهكذا بتصحى كل يوم بكير.